حاليًا أشتغل على قناتي باليوتيوب <hesitation> ياللي هي قناة تنشر محتوى ترفيهي، والمحتوى تطويري أبي أفيد الناس، وأوفر أفكار سلامة في حياتهم.